sextán börn hafa nú greinst með alvarlega e coli sýkingu þar af fjögur í dag fjöldi erlendra ferðamanna lagði leið sína í Efstadal tvö þar sem sýkingin er talin eiga upptök sín maður hefur verið úrskurðaður í mánaðar gæsluvarðhald vegna í Neskaupstað í nótt hafa brugðist harkalega við ályktun Íslands sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag fulltrúi Filippseyja

orðalag í henni eins og úr munni í Lísu í Undralandi ótækt er að konur í sorg og gleði deili biðstofu kvennadeildar Landspítalans segir kona með reynslu af hvoru tveggja Hálslón Kárahnjúkavirkjunar brýtur úr friðlandi hreindýra á

Landsvirkjun ber að verja svæðið og í sumar var gerð tilraun með grjótvörn á hundrað og áttatíu metra kafla sextán börn hafa greinst

bakteríuna eftir fjögur ný tilfelli í dag aldrei hefur sambærilegur faraldur brotist út hér á landi framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Suðurlands segir áhyggjuefni að fjöldi erlendra ferðamanna hafi heimsótt staðinn þar sem sýkingin á upptök sín landlæknisembættið tilkynnti síðdegis að fjögur börn til viðbótar hefðu greinst með e

ekki er enn vitað hvernig þau smituðust um þriðjungur starfsmanna á bænum Efstadal þar sem sýkingin er talin eiga upptök sín

var rannsakaður í dag en bakterían fannst ekki í neinum þeirra sýni úr hamborgurum og ís í Efstadal fyrir um tveimur vikum sem bæði voru þegar fleiri börn greindust með sýkinguna fór Matvælastofnun ásamt heilbrigðiseftirlitinu á staðinn fjórða júlí þá fannst fyrst e coli smit í

þungt haldin talið er að

hafi byrjað í Efstadal níunda eða tíunda júní

þrjá daga að veikjast frá því að smit verður þetta er í fyrsta sinn sem faraldur af þessu tagi gengur yfir Ísland og hafa heilbrigðisyfirvöld og eftirlitsstofnanir miðlað upplýsingum til almennings daglega Matís sem sér um endanlega greiningu sýnanna hefur biðlað til viðskiptavina sinna að takmarka sýnatöku þar sem starfsmenn hafi ekki undan

sýkingin getur borist með saur þvagi munnvatni og líkamsvessum úr dýrum og fest á nánast hverju sem er því er ekki víst að það takist nokkurn tímann að finna endanlega smitleið barnanna á Íslandi eru nokkrir veitingastaðir í návígi við húsdýr sem sumir njóta mikilla vinsælda í Efstadal kom til dæmis fjöldi erlendra ferðamanna á tímabilinu sem um ræðir Sigrún segir það áhyggjuefni jú það um að maður um þrítugt var á sjötta tímanum úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald grunaður um tilraun til manndráps hann er talinn hafa veitt öðrum manni fjölda

í heimahúsi í Neskaupstað í nótt sá sem var stunginn gekkst undir aðgerð í dag og er á batavegi það var um miðnætti sem lögreglu barst tilkynning um að maður hefði verið stunginn á heimili sínu í Neskaupstað hann komst undan árásarmanninum og til nágranna sinna sem kölluðu eftir aðstoð árásarmaðurinn er tengdur kærustu þolandans sem leiddi til ósættis árásarmaðurinn var handtekinn skömmu síðar báðir eru mennirnir um þrítugt og búa í Neskaupstað hinn

þremur stöðum handlegg fót og hálsi hann var fluttur til Reykjavíkur með sjúkraflugi og gekkst undir aðgerð í dag systir hann greindi frá því á Facebook á sjötta tímanum að hann væri vaknaður kominn af gjörgæslu og á batavegi árásarmaðurinn var leiddur fyrir dómara síðdegis þar sem lögregla fór fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir honum á það féllst dómari verjandi mannsins tók sér frest til að ákveða hvort úrskurðurinn yrði kærður til Landsréttar ályktun Íslands um úttekt á mannréttindamálum á

Filippseyjum var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag stjórnvöld á Filippseyjum eru mjög ósátt við ályktunina fulltrúi Íslands segir að orðum verði að fylgja aðgerðir stjórnvöld á Filippseyjum hafa sætt harðri gagnrýni fyrir að virða ekki mannréttindi borgara alveg frá því Rodrigo Duterte forseti Filippseyja lýsti yfir stríði gegn

í landinu mannréttindasamtök telja á að milli fjögur og fimm þúsund manns hafi látið lífið og stjórnvöld eru sökuð um aftökur án dóms og laga fjölskyldur þeirra sem hafa

lífið í stríði yfirvalda gegn eiturlyfjum komu saman í byrjun vikunnar og hvöttu til þess að ályktun Íslands í mannréttindaráðinu yrði samþykkt í ályktun Íslands er kveðið á um að alþjóðastofnanir fái að taka út stöðu mannréttindamála í landinu ályktunin var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag með átján atkvæðum fjórtán ríki sögðu nei en fimmtán sátu hjá fulltrúi Íslands sagði mikilvægt að bregðast við ákalli um aðgerðir sagði mikilvægt að bregðast við ákalli um aðgerðir

þetta var samþykkt með naumum meirihluta kom það á óvart já það kom á óvart hvað þetta stóð tæpt upp undir fjörutíu ríkja sem hafa stutt þessa ályktun þannig að það hefur í því samhengi það eru átján ríki sem samþykkja fjórtán sem segja nei þannig að þetta mátti varla tæpara standa þarna er ýmislegt mjög áhugavert það er almennt þannig í mannréttindaráðinu að Asíu og eru gjörn á að sitja hjá en

þarna sem segja nei eru flest með ályktun á sér og því kannski ósátt við ráðið Danir sem

töluðu fyrir hönd Evrópusambandsins samþykktu og það vekur því athygli að sjá

en Ungverjar hafa svo sem verið að fjarlægjast e s b núna upp á síðkastið hvað felur þessi ályktun í sér Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra sagði í

í dag að þetta væri hógvær krafa hvernig hafa stjórnvöld á Filippseyjum afar ósátt við að hún hafi verið samþykkt Duterte forseti

gekk eiginlega enn lengra og

sem leita á kvennadeild Landspítalans vegna

fósturláts eða þungunarrofs deila biðstofu með konum á leið í mæðraskoðun kona með reynslu af hvoru tveggja upplifði mikla reiði vegna aðstæðna á biðstofunni þessari biðstofu hafa verðandi mæður og konur sem bíða þungunarrofs eða tíma vegna fósturláts deilt frá árinu tvö þúsund og fimmtán sem getur tekið

á báða hópa ég kom fyrst á kvennadeildina í ágúst tvö þúsund og sautján

fóstur og þurfti að koma tvisvar til að fá það staðfest og ganga frá því máli og ég hafði heyrt af því að það

óþægileg blöndun

Kristín Jónsdóttir yfirlæknir á kvenlækningadeild Landspítalans vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins en segir að sameina hafi þurft biðstofurnar vegna plássleysis það kviknaði rosaleg reiði að mér væri boðið upp á þessar aðstæður að ég þyrfti að sitja þarna með mína sorg í þrjú korter og horfa upp á fólk streyma inn og út úr sónarnum og faðmast af gleði og allt það nokkrum mánuðum síðar sat Salka á biðstofunni ófrísk af syni sínum á leið í ómskoðun og upplifði þá andstæðuna sit rosalega spennt að fara inn

inn sjá barnið kem út ofsalega glöð með myndirnar en er ofboðslega meðvituð um það að á sama tíma á sér stað mikil sorg á þessari stofu það var titrandi kona hágrátandi sem beið með mér þegar ég var á leið í tólf vikna sónar

í örmum mannsins ég þurfti ekkert að spyrja hvað var

mér finnst þetta bara súrrealískt þetta eru ofboðslega undarlegar aðstæður Kristín segir að ekki standi til að breyta fyrirkomulaginu fyrr en í fyrsta lagi þegar spítalinn flytur í nýtt húsnæði Salka segir að margt fólk innan heilbrigðisgeirans sem hún hafi rætt við taki undir gagnrýni hennar það finnst öllum þetta fáránlegt og fólk segir já þetta

sárt og þetta er hræðilegt fyrirkomulag

ég skil ekki alveg á hverjum það strandar að breyta þessu Salka segir að konur sem hún hafi rætt við hafi svipaða sögu að segja að erfitt sé að geta mætt konum í öðrum erindagjörðum á biðstofunni þar mætist ólíkir heimar sem eðlilegast væri að aðskilja

sorg og gleði eru systur tvær en mér finnst þetta einhvern veginn fulllangt gengið að láta þær sitja þarna saman á biðstofunni sex ferðamenn létu lífið í miklu óveðri

sem gekk yfir norðausturhluta Grikklands í gær þar var úrhellisrigning og rok en íbúar líkja rigningunni við grjótkast fjöldi ferðamanna nýtur veðurblíðunnar í Grikklandi á sumrin og síðustu daga hefur verið upp undir fjörutíu stig en þegar þessi mikli hiti mætir köldu lofti úr norðri er von á miklum rigningum og hvassviðri eins og íbúar Ítalíu Balkanlandanna og Grikklands hafa orðið varir við síðustu daga neyðarástandi var lýst yfir í gær þegar veðrið skall á en það gerðist mjög skyndilega tveir Rúmenar kona á sextugsaldri og átta ára drengur létu lífið þegar þak veitingastaðar hrundi yfir þau þá dóu tveir Tékkar þegar húsbíll þeirra fauk út af veginum á skaga og tveir Bandaríkjamenn létust þegar tré féllu á þá skemmdir urðu á húsum bílum og tré rifnuðu upp með rótum og ljóst að mikið hefur gengið á

á húsum bílum og tré rifnuðu upp með rótum og ljóst að mikið hefur gengið á

Kárahnjúkavirkjunar hefur brotið niður land í friðlandinu í Kringilsárrana og sandur úr lóninu getur fokið yfir gróður Landsvirkjun beitir ýmsum aðferðum til að verja landið hér á bökkum Hálslóns er gríðarlegt magn af fínum sandi og frá upphafi Kárahnjúkavikjunar hefur verið unnið að ýmsum mótvægisaðgerðum til að sporna gegn því að sandur úr lóninu berist inn á gróið land eitt af skilyrðum fyrir virkjunarleyfinu var að fjúkandi sandur úr Hálslóni kæfi ekki gróður þar í kring þetta er sem sagt austan við

og hér hefur verið stunduð uppgræðsla síðan tvö þúsund og níu til þess að búa til gróður sem er þá betur í stakk búinn til þess að taka við

líka til þess að stoppa áfok

að fara lengra inn í landið vegurinn

er varnarlínan og einhver sandur berst þar yfir að styrkja gróðurinn á

víglínunni er eins konar eilífðarverkefni þetta er

dæmi um áfok sem hefur borist frá strönd Hálslóns og hérna yfir á gróið land og er bara að safnast fyrir og getur sums staðar verið töluvert djúpt en sem sagt gróður hér á svæðinu

til að stoppa þetta fok að fara lengra meðfram strandlengjunni má

þær eru hluti af mótvægisaðgerð

og hlutverk þeirra er að fanga sandinn þannig að við séum ekki að fá hann

þegar Hálslón fylltist í fyrsta sinn fór það yfir hluta friðlandsins í Kringilsárrana og miðast nú við upphaflega strandlínu lónsins þegar öldur eru á lóninu étur það úr ströndinni og á Landsvirkjun á að verja svæðið landbrot á rananum hefur verið mismikið allt frá því að vera ekki neitt og upp í tuttugu metra á fimm árum Landsvirkjun hefur verið með

gegn sandfoki og í sumar var gerð tilraun með að þá sérstaklega með tilliti til hreindýra

síðan er þarna ýmislegt annað það eru jarðmyndanir og gróðurlendi sem menn vilja varðveita og passa upp á þessar varnir sem eru í gangi og vöktun er

náttúrulega er svæðið ekki eins ásýndar og það var áður þúsundir minntust þess í Bosníu í dag að tuttugu og fjögur ár eru liðin frá einum mestu grimmdarverkum sem framin hafa verið í Evrópu frá því í síðari heimsstyrjöld í júlí nítján hundruð níutíu og fimm myrtu hersveitir Bosníu Serba á níunda þúsund múslima á þremur dögum í borginni

jarðarför þrjátíu og þrjú fórnarlömb fjöldamorðanna voru borin til grafar hersveitirnar komu líkum þeirra fyrir í víðs vegar um borgina og enn á eftir að finna og bera kennsl á yfir þúsund fórnarlömb

fréttamaður er komin upp í Hlíðarfjall á Akureyri er nokkuð farið að snjóa á ykkur þarna fyrir norðan nei sem betur

sem er allt að átta hundruð þúsund sinnum yfir

Noregshafi fyrir þrjátíu árum norskir sérfræðingar segja þó ekkert að óttast því sjórinn jafni hana hratt út áhöfn norska

hefur undanfarið kynnt sér undirdjúpin mitt á milli Noregs og Svalbarða árið nítján hundruð áttatíu og níu sökk þar sovéski kjarnorkukafbáturinn Komsomolets eftir að eldur kviknaði um borð fjörutíu sextíu og níu skipverjum létu lífið þetta er fyrsti norski leiðangurinn að flakinu í tólf ár en það liggur á um sautján hundruð metra dýpi kafbáturinn var knúinn af sem er enn um borð auk fjölda

og tveggja kjarnaodda þetta er í fyrsta sinn sem Norðmenn senda

að flakinu í leiðangrinum kom í ljós að þaðan berast enn geislavirk efni Norðmenn ætla að verja næstu

mánuðum í að kortleggja áhrif geislunar á lífríkið segir að þótt geislunin sé mikil sé ekki ástæða til að hafa áhyggjur því köld

heimskautahöfin séu fljót að jafna hana út

að veðri austlæg eða breytileg átt þrír til átta m á sekúndu skýjað að mestu og skúrir á víð og dreif en úrkomulítið um landið norðaustanvert hiti tólf til sextán stig hlýjast inn til landsins

heim í fyrstu umferð forkeppni í fótbolta í dag komst í dag í úrslitaleik Wimbledon mótsins í tennis williams er nú einum sigri frá því að jafna eftirsóttasta met

einn af fyrirliðum bandaríska kvennalandsliðsins í fótbolta segist ekki hafa tíma til að bjóða sig fram sem forseta Bandaríkjanna sextán börn hafa nú greinst með alvarlega e sýkingu þar af fjögur í dag fjöldi erlendra ferðamanna lagði leið sína í Efstadal tvö þar sem sýkingin er talin eiga upptök sín maður hefur verið úrskurðaður í mánaðar gæsluvarðhald vegna í Neskaupstað í nótt hann er grunaður um tilraun til manndráps

hafa brugðist harkalega við ályktun Íslands sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag fulltrúi Filippseyja segir orðalag í henni eins og úr munni í Lísu í Undralandi ótækt er að konur í sorg og gleði deili biðstofu kvennadeildar Landspítalans segir kona með reynslu af hvoru tveggja Hálslón Kárahnjúkavirkjunar brýtur úr friðlandi hreindýra á

Landsvirkjun ber að verja svæðið og í sumar var gerð tilraun með grjótvörn á hundrað

áttatíu metra kafla þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir